Nomer nomer nomer telepon na sona pertama nol delapan lima sembilan tujuh dua kosong dua lima dua enam puluh. Boma ini bisa sona kosong delapan satu dua tiga tujuh enam lima nol boma dua lima nol.